Huunde nde waɗi ka tokkotugo mo to mo doggi nde dogga nde tokka to mo yahiri laasan nde yahira laasan nde dogga nde wara bo nde fiyaay mo sey nde wittita mo nana bo no puccu ko huunde nden ɗuuɗi mo ƴenti lekki mo ƴenti lekki komo yaygo ɗum mo yaygo mo jippi mo doggi mo daɗi